<noise> Reto misy sakafo kidikidy <noise> amindreo agny: <noise> ny Bandenjapeiza, ny Patankônsa, <noise> ny Sevisy, <noise> ny Sansôkô, <noise> ny Tamalès. Matsiro aby io.